Raha ny <hesitation> misakafo <hesitation> any amin'ny trano fisakafoanana na <hesitation> ao an-trano no <hesitation> ampisafidianana dia aleoko ao an-trano raha mbola zavatra hay ny mahandro azy. Ny tsy <hesitation> hay ihany sisa no aleha any ivelany. Raha ao an-trano ianao no mikarakara sakafo, dia tsy misy fotoana henjikenjehana, na misy olona handodona anao hoe: Mba malakilaky! Tsy hisy olona hanakiana anao amin'izay <hesitation> fangaro <hesitation> sy tsiro hohaninao eo. Sady azonao antoka koa ny <hesitation> ho fahadiovan'ny sakafo nokarakarainao. Fa raha any amin'ny trano fisakafoanana ianao dia ny mifanohitra amin'izay. Misy fotoana henjehana ao ka lasa kizintina ho azy ianao rehefa <hesitation> taraiky ireo mpikarakara sy mpandroso sakafo. Izay fahadiovan'ny any an-dakozia any aloha dia tsy eritreretina intsony, fa atao amin'ilay hoe: <hesitation> mangahazo mangidy malemy ka hano amin'ny halemem-panahy.